Yo koundou gnani, anŋatou nanti rémé, sara yonkini rémé gna, anŋatou iti sara yonkini rémé gna, passkeu guili guili khassou kébi anda lémé nokhon ŋwoutou, nokhou nŋwoutou khassou guili khassou bané; filo, siko nakhato, karago toumou gnérou ségou kobou ma tamoundi, anda kén lémé sara, diom do khéri khama. Iti nokho wouté nta khoto dé, angana takhounda tani kama anati alkhamdoulilay ida la tiga idi takhoundi itani nkama. Angari takhoundi ikama danguiyé ké falé kén angari kén <hesitation> béguéy angari takhounda tani nkama rek, rémé yakhé ni ma, rémé a yakhé ni ma, guili guili angana lémé nthiara, angari takhoundi anga fayini, khanouyé lo, guila gui ma nokhoŋe dou sakhe khanouyé lo sakéti angari kébé angari ra ntani nkama ta khanouyé lo. Andi kén ŋwoutou, anŋa sougou ndibni, anŋa fayini, anŋa sougou ndini anŋa mormorono. anŋa sougou ndini anŋa fayini anŋa mormorono, maga rini, khassou, koyé, koyou fili, koyou siki, koyou nakhati yani khasso alkhamdourilay. adiopé sarakhou, passkeu guila doumbé, déna ndoumboukou dénandoumbou fété ké ya néy, guila anga wankhini anga sougoundini. fété ké, kouk akoukoufina, fété fana ké assou bakéya, léminé ngana khasso kita tane fété fana késsou bakéya, saran mpété ké ya lonéy kéta khassou bané ké saran mpété gna diopéne. Anga yiguéne angue yagué kinéy, angue <hesitation> fou foulou kou ténŋa, angue foulou kou té, foulou kou té ké angue ké kinéy, aya léménŋe fofossou ga lémné ké nokho abaka anga foulou kou té ké kinéy ado yagué ké, fofossou ga lémné ké nokho tane abaka abaka asorona normal gna, aga sorone normal. Ké gnaninoukhdou nkoutou ntakha a diowa ragana, inati déna ndoumbé a wounou awouyini wouna akiranŋa wouna fofo fédé, ama fayiya, komi nguér konŋa da. Noukhountakhou ké kha, anga kou gnitou béni woutou, kou gnitou kou béni nguéri ko anŋi woutou, ay lémné ké démana, passkay toumboudia ké démana alémé kéna saré diom do khéri khama, ana yilé khadi agada khasso kita tane, ga diopé euuh déna ndoumbe fété ké fitana tane, ga saran mpété ké ritini tane anga té euuhh khayé ké yigana yigandinéy, ado yagué ké rek, agnana sérén gna. Anganti hin ta angana léminé ngana mougnou anawa lémé nthioyi linki, kharagomouni angue sara yakharé ké ay fofossoukono, lémé nthioyi linki iiiiiiiii assoyi koy édiom assoyi assoy ay or kami soy, passkeu rémé nkha, aganagni sakha ay guiya sou débérini, léminé ngana gni sakha, ayilé na. Déna ndoumbé ayiléna, déna ndoumbé ay yiléné ay yiléné. Déna ndoumbé ayi kégna gati wouro ogana gni sakha ono romou mpanandi, ana dou fanandi ono. romou mpanandi, fanandi. Lindou ndiakhé kha, kathi bané yéy, anké sara yakharé ké, anga tap amakha gna tap béguéni, méti com koutourou ntap, alay khar lambouré alay sitina nkhodo, angama khar khégné banétéy, kathi bané wala khar lambouré, alay sitina nkhodo, kom séré nti allah tou, aray diréné wouro, surtou rémé di ma anguetiya tinténi, anganassa an na lémé nthiokhoundina, khagana sokhou anda diré wouro ntane aray mélinaŋa, agana mélanŋa anagni, foyanŋ, an khodo, léminé ntagado gnani, léminé nta ngado gnani ay léminé ntagana fo guébé ay léminé nta gana. Léminé kégana ri khadi, khassou bané ngana dangui, khassou filandi li késsou anti takhé tounou dé, méay diopéné ga kitou foutini gatini koundou gatini koundou gatini koundou ay tini koundou gatini koundou, angata lémé kébé a diopé sarakhou dé adiopé koundou kitéré dé, adiopé kébé maga rini, khasso sikandi kouŋa, yakharé inati tay takhounou khassou siki, wathie kom goulou <hesitation> ndima gna golou ngobo, ana pane mourou, ana yiran nguébé léy, ana gnidioga ro falé, ana soti ana takhoundi ana soti, ana sangue foyoogoni kinéy ana ana sangue téy. Anagnana koundouwa anga gnana koundou magali khassou nakhati yimé, wala kargo, anati wathia kéndé alkhamdourilay lémé kédé adiopé aray takhounou takhou fo, ana pousse pousse mourou da, surtout angana gni golignana anganagna kagoumbané goumé, ana ro pousse pousse ké nokho, ana takhoundi sorkompé ké rakhé, ay pousse pousse ké, ay sangana, adiopé soyini kéta, asoye. Angatou kén rémé ké ada ndéméya, passkandi saraakhou nkoyéy, ande sarakhou nkoyéy. anŋe wankhini ay labéné, anŋe yira nthiourou londinéy, angue topou sourou anŋi rondi néy, atina ma kéndé, ami nkhoni fofossou, passké ay aranti séféné ayekh agna angnakhé ayakhé nŋa anga débérini, aytini hunn hunnn hunn, guila ga tina hun hun, hunhun ta, anati alkhamdoulilay. Ana sagué topou londa guila anga fofossou rono guila lamané ké amakhari téré dé kha dé angue koun nthiou débérini kén ndima ama téré yimé angue kounthiou débérini passkoda wori. Anta téréné yimé, ngui yiran nthirou bokhounéy, angue topouni londini angue sossette angue koufouné roni yimé anŋa fofo. Maga rémou yogoni kounŋa iy takhounou, komi ngari konŋa mokhobé, kha rémou yogoni, iguiri siguita idaga, rémou nta bana, kombo nkha nta bana. Yogoni ima kombou nduéyé gnani, yogoni féné gnana nkompé té gnanéy, or ko igatini khati, mé yogoni khati nta kombé tégnana nkombé. Alémé diowono gor dinkona, agada nkombé sougou rek, adiowono dinkona anagni ass siné ké ma baga miyé, mé an khati te an nté gna siréne, tégnanŋa, an té gna siréni. Kén gnani igatini té ndo khati kha nta bana, akha nantokho rémé kha anga sougoundini tane anga sangana da ayakhé nganŋe rek, rémé ké sara kénta ado séréssou nta bana rémé nkén da, rémé nké ndi ma ké, séra ganagna yakharé rék manga ndaga kina nka ŋa dé, <hesitation> angari djikou béni réy tane, ado kén ndjiko ya ntélé kina nka, assirono banéya. Passskeu sakhe siré anganagna sakhe siré nkén tane, nké ga kébé simana an lémé lanta bono, aranta bono, sakha siré nkén lémé nké, aranta bono passkeu éduké ké yani, guili a lamané, anga gnana mokhobéya, na nkhoro kén nokho, na ntéré kén nokho, na kouloumou kén nokho na ntéré kén nokho na nguiri kén nokho, aranta bono passkeu ande kilou gna koyéyi, anda téré kilou gna koyéy, anda saarakhou gna koyéy. Rémé ké dé aranta bono.